Mi wiyan mo "sakiike, ngaɗtanaa hakkille leɗɗe an ɗee. Ñalawma mi yarnan, kiikiiɗe mi yarnan. Tinnoo faa yalla aɗe yarnana kan ɗe. Fay so a waawaayi waɗde hono no mboowmi waɗde nii. Ko mbaawɗaa fuu ngaɗanaa kan e majje. <hesitation> Mi walaa hannde goɗɗo mo mbawmi halfinde ko ɓuri maa an."